Pues ningüy tiül quiambaj cam arangüw meng de tiwxip ajguiey ningüy xowayey nipilan arang aparte de quenawec soel ningüy mijaw üw nangiey casi marangüw olonoc lat ningüy wüx nipilan rarangüw e atajcüw ajiürüw celebrar acuejniw üjchiwgey wüx nipilan alonoc lat üetiw agustiw xoayey porque guiey xonawec aunque üch nicüw trabaj marangüw porque pues tixim pujantsaran pawüniw opang y ndoj paliüchiwos pachiüwningüw miwiem niwew priméran ajgiey parangüw papüchiw payacüw anoc xir deyew payacüw os püchiw majün ndoj payacüw pusuel pajantsüw mamb timolín ndoj pachiacüw chipin payacüw miajo payacüw estetuan pues más misüj pit paramüxh niw más najnej maw más nawec ndoj payacüw tielopas Payacüw bien banoc pwow i tuan payacüw quiniüc ajoi quiniüc payacüw andaj banoc pwow ndoj payacüw tiel opas payacüw este neáwan loque chindoj maoeloj y püjchiw majüng nguiey pues awaj canticüy y najnej micolor nicants ajguiey nipilan üjchiw wüxeste tiel pulat üjchiw nipilan parmüetiw y pues ajgiey yningüy nipilan este agust xowayey.